Lekikonortoi pendo, ko pendo kekonori eng en nokakeny pendo keny ke ketonaton akeng'et iin, kinde chumbiik. Koap kokakinde chumbiki, kepach komengekitu koek sirikenik, kepach kepach kepach kepach ak rotwek ak rotwet kotendenitu. Kona tendenitu keip kipkinde koot na kilali kecheng ketik. Konakinde ketik, kende ketik arukot lekit ak taput korok kenyekende sirikenik kepangan kepangan kepangan kepangan kokakinde chumik. Koyam korok kemoto kosaiyo konasaiyo ko ko kelal maat konakilaal maat, kosaiyo konasaiyo kotepso ngparak yoo tu aij=ker ile, kakoyamya kabisa nengilen inemu koui. Kinyinemu akinden kuniet korook iwirchi taput konende taput `kot ko tun petut agee icheru akiwirchi maa koneam kwany. Amanamei kiiy ne ne ne na koroito na arus nakai.